Par nare ra ni na maru inteligentias ni nára tulá ny rad dam-dam run rama viz liga nú vez val na chi nú tu gaty chi ni rnix rama ra presajio xthe rama dëthe gelrun rama, tchi xila ni run rama vis va-run rama vis nare queity ga rindi di laza rack ni antes pero ná cubi-cubi guck th-th acontecimiento par danunu que xila ni <noise> que es cierto eso de que rack ca za ra cos gy, run pa za rama-run pa zarama viz chi ni nani zth ra-ra bich na, ra bichi zega ran rama ra cosni danunu quizás queity randinu ra becw na, becw zega run rama viz lueg run rama run ramanlaz ra ni na listias ni na ra pericos <noise> bueno en si este xila ni, <hesitation> ra peric’w run rama imitar si ni pero aun asi run rama gan run rama transmitir ra-ra ni ra-ra ni rniu, ra ni rniu mas rze dis ma rú per run rama gan- run rama gan mas rzerama riu gëckyu xi rni rama nú vez riugëckiu.